Attirikib fil bet akher le yi min banshi bashiri leyi akil fi bikan hana beʼe beyaʼin hine akil, finshan fil bet bagdar ba wazinal shuqul hasab ana al mazajil ba daura fi ha kan badoral mile ya tilga katire hikula bangusa kan ma bador al al daka shitta fiya ilga har.